submarine nei wala inde be fulfulde sai dai a vie yangha girgin ruwa ko kuma girgin diyam ghadon dilla haa do diyam ghadon muta haa les gha dilla ghadon mari a vie yaata balance tank balance tank mei waawan hoosan diyam waawan hoosa henduu toh gam gha yidi gha dillan larmayoo haa les mayoo sai gha babbita balance tank sai diyam nataa toh diyam naati sai wisongha toiddai toh gha toddi sai gha muutan de diyam toh taa yidingha beyaa haa dooboh balance tank mei babbi den diyam mei burta sai henduu naata so jottan gha lanteggha toddai sai gha vie haa toh diyam so non-non gha dillata handeer diyam